Engka anre-kanre liweq upojinna natau Ogiq e mebbu i. Engka konro, naikia konro litunuwe liweq upoji. Engkato coto. Narekko beppa liweq upojiye, engka diaseng onde-onde, engkato dange. <hesitation> Liweq upojinna iyaro maneng anre-kanre. <hesitation> Nasabaq, <hesitation> engka macenning naikia deqmana macenning laddeq. Engkato cucuruq, engkato barongko, iye maneng beppa-beppa tau Ogiq e ulori manemmi.